Yeah I can describe it because ley country drum will sign a will sign kpa- na- kpa- na- kpa- kpan- hu but if la ley drum ley can beat in ley church a will go by ley sign and every all ley other instrument everything will work together so all ley sign na ley same either bu- bu- bu or bu- gu- lu bu- gu- lu.